شوف يا عزيزي <hesitation> لربط الحذاء أجلك الله، أولا تسحب الحذاء ،وتبدأ بتثبيت الأربطة، <hesitation> طريقة القوس الخطوة الأولى فيها إنك تحط أحد الطرفين على شكل إكس تبدأ تسحب الطرف السفلي تحت الطرف العلوي وتطلعه من الجهة الثانية ،بعدها تعمل قوس بأحد الطرفين كأنك بتعمل فيه حرف اليو ،واستخدم الطرف الآخر لوضع قوس الثاني وابدأ بتعديل الطول.